Posi nama tenonrute xhin nama, nra nadeno nranó dadanguane, xakani xakono nkuana natinro konro nranro xatí no nriatone iin taza ni iin vaso ni iin kono xakanguano nreuno kodikiá na kan nonro nranró dinaka kó xhin nama ujun.